Toh abine inteh she dunya eteh oshai eteh ebɔɔshi ke jik a sho ewuta wuje anyiiŋ ulede haku rɔɔ orɔɔ ba sadia bik ayi nɔɔnyo eye domin kafi ocu onwɔɔ oca bik o shar bik u duj abin nɔ dɛɛ shu bau je abin hana ulede ulehe oca bik oshar bik u duɔ uwej nɔɔ odee ibo hwaki rɔɔ orɔɔ ba, bik u dojubin bik u here onyo enoɔɔ iyem tɔ su buje usin ewɔɔ iba ti leɔ aw alede amma ino ino ki nyi orɔɔ oca bik oshar iye abaá, amma onoŋ hu háá o haku rɔɔ orɔɔ ba onoŋ o mugunta ka tuk ocu u goo ibu sha cir ana damihiyir ayahin inde orɔɔ, tɔ onoŋ hano bik o cir ke bik a dok ke bik haa ah <hesitation> e ewejen ba unom shucek ce she goo idee shi buwee shi kpeya duk abin a iyo yom hako rɔɔbɔɔ orɔɔ no shiiba alede ni iba aba, alede ni ibo haka rɔɔbɔɔ orɔɔ ni shii ibɔɔ kɔ je na lea abin nu shibik u dug enyo ewo iyam no rak a hɛɛ wɔɔ shu duŋ onye ewɔɔ iyam no rak a hɛɛ wɔɔ shu duŋbe aŋwe ewɔɔbik uje shinɔɔ gunu jee ubin be bik u duŋ abinnɔɔ odee kan oca bik o shar shuba je a kwanu a bik a shee agga ayshe aihe, tɔ ubin a embɔɔ ka taak shii haka rɔɔbo orɔɔnɔɔ shi